تظاهر بأنك صحفي تجري مقابلة مع أحد المشاهير. ماذا تسأله، ولماذا؟ أول سؤال عندي هو: "ما اللحظة الي غيرت مسار حياتك بالكامل؟" أحب أسمع عن اللحظات الحاسمة في حياة الأشخاص الكبار، لأن كل واحد فيهم مر بتجربة شكلت شخصيته وقراراته بعدين أسأله: "كيف توازن بين النجاح الشخصي والضغوط الإعلامية؟" لأن الحياة تحت الأضواء صعبة، وأتوقع إن الإجابة تكون مليانة دروس